لو انا مضطرة ان انا اثبت عمرى عند وقت معين, هختار ان انا اثبته فى فترة الجامعة, السبب ليه لان انا كنت فترة الجامعة كنت مبسوطة فيها وكنت اه- <hesitation> مع كانوا صحابى ودراستى اللى انا كنت بدرسها كانت كويسة بالنسبالى اقدر ان انا افضل مكملة فيها عادى